Ny fomba hagnigne pingouins zagny a, mba hafana gna- ra- agnatigne gnara izy, da mitangorongoro indreo, sy misarasaraky zagny indreo, de io zany agnisany fomba fitaovam-piadina avao koa indreo ame <hesitation> dia ame gnara.